Ɓurmi yiɗde welnude ñaamde am ko huutoraade njuumri ngati njuumri ina waɗi cellal no feewi. Kadi ko kuuwdi ñaaki, ɗum iwi ko leɗɗe. Alaa rewam, tampinta.